لو كان بامكان السفر راح اسافر المالديف بلد جميلة وهادية زحمة كتيرة وما فيهاش ناس كتيرة وكمان المية صافية ومليانة مناظر طبيعية. هسافر عشان استمتع بالهدوء بالطبيعة واريح اعصابي واصفي دماغي من اي حاجة تكون شغلاني